Sa unadat kenaramen ne tonsea yai ma laenga sepudu kecamatan wi ai malaenga nun nadat nu umbanua ya iwia wanua trana yaai minasa mean pakua nera tonsea yaai satorona ma laengan deiman wi tuu tarnem tan unadat kenaramen satorona memang malaengan duang kami sia wia mina warat yaai malengan karia nena dimembe tentu kan senan talawaan teintu kan senan kalawat nu wayam banua wi ayaai namoali ni nitu nadat ma lae laenga duang kami puna kaima trema wong kawidei esa kami netou si muo mina wanua menang kalewer akat eris mina wanua wo matasaan na mina wanua ngkaima ngkami uma nia iti ma asa wia montar mageweten yaai Sau nadat kenaramen ne tonsea iyai ma yaenga sepudu kecamatan wiai malaenga nu nadat nu umbanua yai wea wanua tranak yai mina sa mean pakoa nera tonsea iyai satorona ma laengan deiman wi tuu tarnem tan unadat kenaramen satorona memang malaengan duan kami se wia mina woroti yai malengan karia nena dimembe tei nukan senan talawaan teintukan senan talawaan nu wayam mbanua wi ayai namoali wi tunadat ma lae laenga duang kami puna kaima treima wung kawidei esa kami netou si mo wo mina wanua menang kalewer akat iris mina wanua wo matasaan na mina wanua ngkae ma ngkami uma nia iti ma asa wia monta maka weiten yaai